الا بغيت نوجد شي طبق ديال السلطه الفواكه اللي يكون بسيط بطبيعه الحال غاناخذ الفواكه اللي غانبغي نديرها في ذاك الطبق وغانقطعها لاطريفات اللي غايكونوا بطبيعه الحال صغار غادي نحاول انني نزيد عليهم حوايج اخرين يعني مقبله اخرين اللي تقدر تكون السلطه ديال الفواكه